زه په اوونۍ کې شاوخوا شل څخه تر دېرش پورې د کار اړوند برېښنالیکونه استوم. شخصي ایمیلونه بیا ډېر لږ استوم، شاید یوازې دوه یا درې. اکثره شخصي اړیکې مې په پیغامونو یا تلیفون له لارې وي، نه ایمیل. کار ایمیلونه عموماً رسمي وي، خو شخصي ایمیلونه ډېر لنډ وي.